<noise> Hafa avao gny mahandro hany amin'gny menaky satria ny menaky moa da vita amin'ny végétal hoy gny fitsara izay. Menaky vita amin'ny hazo, <noise> fa gny vita amin'y dobera avy amin'ny biby. Gny ny avy amin'ny tavikena koa da biby. <noise> Tsy da soa iregny satria mamparary, <noise> tsy hay hany isan'andro. <noise>